קודם וואלט איך געזען נישט צו מאכן א בהלה. כ'וואלט אנגעזאגט פאר אלע מאנטשאפט אויף די ערעפלאן אז מ'זאל זיך האלטן העפליך, רואיג און זיי זאלן בארואיגן יעדעם איינעם. נאך דעם וואלט איך אויסגעריפן אז ס'איז גארנישט ס'קליינע שטורעם, מיט די אייבערשטנס הילף העט מען עס אדורך מאכן. און איך האב אסאך <hesitation> עקספיריענס און איך ווייס וויאזוי דורך צו מאכן די שטורעם.